Aw thira kwab maduniya warwatag wa tag thira kwabi ma məng kwabtsa məng mən najzga lapiya thira kwabtsa ma məng karabtsa asgwan k-dəgətah davakaya azgan adgwan k-dəgata zəgala asgwan k-dəga hawgaha kamar dəga hawgaha kamar az muta dəga hawga’a mar masinaha rdgwar dən dakwaɓa ma məng lawabtsa kow bavakwar maduniyən adagal ɗangwa adagal maha məng da kwaɓa amma magha may da kwaɓya kow ba daga da zunən ɗakwa pilkawa pilg pilkavara pilga mah maha may da kwaɓya amma magha məng da kwaɓa tow njzgana duniya ba lapiy thra kwaɓtsa ma məng kwaɓa a gingan ka hənahagha asgwan kadgi daɓ da gingŋn da hənahchən davakayna da kwaɓna a ɓathgan ka həna ha hən ba maraw ma məng kwaɓa amma magha may da kwaɓi a ɓath nay ki hanahah ba marawi agha ba nəgh ga nəgh ga nəgh ka njzgam maksəntsa ko ba dagal davakən thirnən magha may da kwaɓi. Agha dagalhy ku davakwari masaman am am masartina matsada dunin nudna kaw baw na naba kwaɓ nuda kwaba’a ma məng kwaɓa tow thikvnay takwar kwabi yada thikvna kwaɓkana say agha dagal da bathira agha may njzga hənah bi magha may njzga hənahi adagal da gata kwaɓ kaba vakwar a dagal da gat gana magha gatghn agha bagan k-thira a thikna-thin kan kadəgət da pilgnən da bukat ka kwaɓən ma kugha bu lapiya da kwaɓaghna adagal dagata njzagama lapiya a avghagha maməng magha məng da kwaɓa amma magha may da kwaɓən agha umtsəgma may dada kwa du vlak vəlg ka kwabi ma tak may dadah da kwaɓya tow agha umtsaga tsag-tsag na kuza amma am ammadtsa tun may nada ga sagya gətəgatg ka kwaɓa ma gatgha gata ka kwaɓa masaha sig nən nədəgngha asgwan da kwaɓa a ɓagan da kwaɓa njzgana duniyən ndakwantsa abi say da kaɓa ma may kwaɓi aw wa bagneby nən maduni nəy’ Abag nay ku aw wifa um mbatalava anadagat dama dama damaksi thirna tow məng vavaki bu biita ba biitən kuma magha may da kwaɓi war wa dalank larga dagal da vavaka ni say magha da kwɓaghan agha valan ka kwaɓagh ma gha valgha vəlg ka kwaɓegh landkang nuda dagat ma muta’a, ko ta ma masina lankum lang nuda ma məng kwaɓat kəng tow sagra kəyam gatgan ka kwaɓu məng thra gada kwaɓ bat ɗul kamar yar dadaman am magula kayam kayam glavdah tsa thira məyama kəyam dagal da ma gula usəg nuda’a usgam ka ampaniya guh daban daban daban daban usgam nida məng nən nən na kufhah ussar kufha usgan muda kufha, usgan nuda ka hiya, usgan nuda ka agra, usgan nuda kimdara ghrava baduma busgan nuda daga gata kwaɓala manjgha njzəg hinala amay gatadəgət biya vlak-vəlg na njzganən aksa kathaɗa tow tsyam tsəg tsyama tsəga. Da gata dəgəta ma may agha chigəy həngha həng hənah mnay dagal dami tow vlak vəlg naajzgan nim aksa kthaɗa aw thira sapolla sapolla barg nuda dvakaya, ghiɓa tasah nud dvakaya, ghuɓa mut nuda dvakaya, guɓa həhnah nuda dvakaya, guɓa həhnah nuda dvakaya məmg thram ba ɗyak-ɗyaka ma may ma may sapoləy tsa ashig ɗanga ma barghay da sapolya kuma sapola aw thiranna magha məng da sapoltsa vlak vəlg nud ka dəgəti da mulku mulg manjzgan dunina sapol thrantsa daga ba ysaɓta agha njzga da laləya amay guɓa kathan-naghya adgay da ma mudahya adgay dav da ma mudaha’a adagay dama mudahi say ghuɓ da ghuɓ kathana la, abada kathanah da sopola adgay did damudaha ka vaka awraya, ko vaka fadaga adagal das maghuɓa huɓa kathanah addada njzga muda. Amma ma ghuɓay kathanahi ashig mu dah kuwra lthak lthgn a sigmana sigmana sigman wa dagay tagav amma ma gruɓ ghuda ghuɓ kathanah kubawar sadatvəh ks-kgha sigra kiyam ɓagan chachwa-chachwana məng nudahi a may ɓa chachwa chachwani anjzgay vakatiri dum məng nan na lahi awa ampaniya sapol thaba sigra kəyam thaɗgam kinahməyam thadyam thadg ka jinahməyam thadyam thadg ka hinahyana ka hinahaməyam agata ka jzajza lagha a thaɗdaka gudaha, athaɗda kvaka hinganegha, athaɗda ka huɗa hina hagha, athaɗda ka ɗaghavahaha, magha paylmanma, a thaɗgan baz ugda almanahah dum ay nən kwuzaha da tapan almanahahi ma thaɗvagay k-hənahahi ba kwoz ndakwi kwa sada tapak tapga məng am paniya a cha-chuwa dada kwa may ca-chubiya tow ko ba dah ndakwa ar hthak-hthga. Məng na dəgəttah daban daban ma duniyna rayu ndunitsa say ba hukri aw ɗaga ufhahra məng mufah ba kala kal-kala kal-kala ba kala kal maksa njza makstsa kum di da ɓa massa kiyalmana kiya gwa ɓagabaɗay ar zgan kalmana azgan natir kan kamassa masən kuma məng thrana vəlthirrin njzəd ka gwaha kalman bad ba ba ba ba um vəlthir vəlg ka dəgətah kalman ba daɓan daɓan daɓan daɓan də multruwa ki dagal natir ku da vakwara.